Ny frantsay an, ny anglisy, espaniola, sinoa, arabo, <hesitation> portogay, rosiana, zaponey an, vietnamiana, alemana, indonésien indoneziana, koreana, <hesitation> italiana, misy koa ny tamolina, telogoa, soahili.